نعم، لأنها تساعدنا نفهم كيف ندير أموالنا ونخطط لمستقبلنا المالي. لما نفهم الاقتصاد، نقدر نقرر بشكل أفضل في الشغل والادخار والاستثمار، وهذا يحسن حياتنا بشكل صحي ونقدر نمي أموالنا اللي من دوره يساهم في حياة صحية.